Tomung lo manga pur mo varpu tota gua alo del anga time me po ne putor nobung mo kil nolo. Tomung tena nolo mor mima nolo mima nobung mo tena nobung te me va o tena nobung mo mima nobung son nua. Toro sonso nolo amor anga me to leuro me long va e mana nga lo blalon a norek ta pi un nga lo bale tutor mo horek, horek ta pali po temina mo ne di mon ha e horek to leuro aunga me long mo tenanmo mima kame lirie o kame te emana na me bik anga mo ne ho mo radel. Mo lirie kamu mo vamil putore lo tenan mo miman megua rarek tomung tena nobung mo mima nobung toro me anga toro me va anga kona tese mene <noise> a nobung semene anga mo marit emtime toni ok nolo min komia son nu va lo nobung anga mero me te neuro o me ho horek tan tonga lo bale mun ntua pulo huan mom mo komia kame lirie meto leuro se muntaun mo to leuro to leuro e te na nobung, tena nabung mo mima nobung toro son nu va lo nolo nga komia mo tena nolo mo mima nolo min toro samin nu ya anga lo nobung ko toro seme ne pindian nolo o nobung per tena nobung mo mima nobung toro son radel. Tanga to tena nolo mo mima nolo pe tison ndun, tison ndun per tro son long va nobung rolo toro son long toro o alum doro, mo kil nalum ro barani tison long pe tison i utor, utor pr tsomi oun long min ro kotik toro sense ripka mo re kil pe son nir. Tison long lo manga me girie ausi lo vatono akona pe tisson tison long to ti tonga vadun ti pe tson ong lo ti tonga vadun ti pe tison dun lo putor ma, tson dun lo putar per toro son kil, toro son gua tiem anga toro son gua nobong son te dukum ia nolo nolo min so te dukum lo nobung ku toro ta gua kona toro takil. A tore ta te dokum ana lol doro toro mo gua kona sier mo ringoma sier osem toro ta kil. Toro ta gua son gua igo e lain anao nobung tison nir pulo somene va vouhe pe e lain ano nobung son nir pe son vanir obuhe, so vanir o buhe mene tena nolo mo mima nolo ku amo aunga son nin, son nin erosi o nolo na o tisonn tan menien tison vanir nono ma au nga lo ne toma molo min nolo son to ero si denan nobung e nosi hero. E ronga mo lap eronga me nolo mo eronga oi nolo anga sie mo toam nolo ne a se mo toma nolo tongatei e diek o e devin amor anga mo in keikei. Yo tota gua tota gua mo teteamoma a jean devi va ngo ma yo anga tita tomtan kone kone a kem tota toma erosie kem to ta lek. Hola ta pu tale leuro tapu tiputa lang e hian, home ta ke kunkun. Horek puta ko e he, ta ko ene mele hum holo ta te hum. Kem tota him horo mahoro vai buo mania lone lo ne ne utor monia lo elela. Tita in keikei a baranga tin keikei a agustin mima nobung ko. Friday tita in keikei a kemta lung mo ebua lo tenim ran kem ta lung mo e buo horo moro vai bu kem ta lung ma kem ta pu nolo ta te, hum kem ta tong hum mele buo tatong hum mele buo pisa kem ta poi e hum horek minta gua holo minta te hum loyok tita nir tita pie e hum pe kem ta korie vai, kem ta korie vai tanga toro vala talo hip ro hip keikei horo aihop keikei horom detu, hip keikei nga me mar nanga me mar tita na founpla ema r e per as tita nai. Tana e per, tana e ping he mene di loyok a tita tei, tita nai e rosie mene nogub ok tomiang te mekil ti to me skil buka anlni temita ti kamita kil buka kona tomung, tomung nobung a nolo tintonga se tenan mo miman tintanga ge nobung steret toro ta kil, tintanga ge nobung to re ta kil. Nobung kamui moradel mo va lo holo or holo kamuimo radel mo va lo horek tomung ka komia anini. Vatono birbir ti kamita lunga mo pukanga tano o ne va nga tomung. Ne va nga nini kamikona neva nga nga tona nolo ririe vantem hovek nobung ririe vantem holo. Tono siam, nobung ririe vantem holo. Tono siam, nobung tintonga ge tenan pu mo kil o nolo tintonga ge tenan mo minma mo pu mo kil. Co ne kil anga to me va buka ka kom nga ne kil anini. Ne kil anga, aninni kamepka ne va nga tono min mepka, ne va nini kamepka komia na neki min me erosi birbir soan mung kone e rosi birbir a tono to gua nga tono lo neva nga manga pur tagua neva toti, tito ta gua buka. Tono anini anga alo anga sier ta guga nini kona kem ta gua nini kem ta gua buka siam kona alo ne kil anga time kil kom nana sier birbir ta nngoma sier anga ne kil tono time kil kone a nobung somo pun long o tena nobung mo mima nobung somo pun long tena lolo mo mima nolo kom ngana nola min komia tena nolo mo mima nolo somo pun long tena nobung mo mina nobung. Per ti seben dun mlo neu tor pe toro soben kil. Mo ne kil son lunga lo mana lo tenan mo miman ika mai mo kon tua mo kill. Tenana mo miman son kokolo pulo au han o somin kokolo lami huan toro mone kil. Tim anga toro ta kil mo nobung toro va nalum doro kona toro kere va nalum doro denan. Nalum doro nobung son varie a toro semene ni va nasi min per nollo o nobun min sene min laik mo varie ni ripka varie son varie ko tiem lunga mo nalum doro nga sesa mung kone toro ta kil mo gere nalum doro na horek me varie tison var nalum doro na ma. Tenoi nobung mo mimanobung o. E diek me devin ti son vari nobung, nolo lo naidum doro momon nana togere li holo sene ripka ne var herek son vari tamba den a kem ta gua ko yo konga ta so horek meitu anga ta toma holo haudi konataga ye paul tomun nana ko horek meitu, meitu anga ta soti mo toma e holo hua di o tita kill tita gua nobung gua vantem holo, nolo hua toro ta gua toro ta gua vantem herek alom doro toro ta gua igo ko toro lam pulo. Anini kusie kamita longa mo ne va nga tomung ne va na anini kami kona ne va nga sier eni mo neva ni tomung ani ni seta ripka nolo mo ne va non mo komia a seta ripka nobung mo ne va non mo sieta soni nga long mo leuro komia mo seta kone o nobung eni ma o pulo nima. Tomung neva nga tomung time vanga mo manalo nobung e mana anga nobung vai nobung me ho me ho me va mana nga mepka o siam ime to buka e nua mon o siam a me horek tan tonga mo pindian muntua pulo hua mo mom ha horek du vantem horek, dun ge horek o puol tomum de horek on siam a. Ne va nga nini kona kusier siam ma mana nga sieta posie mo kil kona kusier ta nir kamtum o sier per kusier ta kil ko putor mene mene ne va nga ke soni van kone siam, se kamita lumo nan na seta lu mo nobung long vanem seta lumo nobung anga kusier ta mung kone i va mana nolo so nobung ose komngana i va mana o i son no nobung ana ma nobungana soni ni sa mung kone nuva on buka oh k i kaso mana lo nobung anga kone o nobung son ni ho van no bung va mana komun mu mo ne ro nobung asi vadik o mi mo ro nolo si vadik. O siam kona alo ne kil, alo ne kill, kona ne kigo demuor demuor ok tono ne kil, ne kil to go unia lalgua a mima nobun oh tena nobung anini siam kami, kona tomung, anini ne kil gua lal gua kotik o koten oh amor anga laik ripka ne kil lo vanem ne va nga tono ka kona anini, ne va anini setaa ne bik neva nini to blik ne va nini tu va kona kotiko koten kame lunga me mana lo tenan o mima sram lunga mo e mana buop a i ripka ne to boka. Ripka ne to boka ne kil o, ne ro kil lo mana lon o' no lo mana lon buop imo guanga tenan mo miman mo pu ma valo nobung me nien o nolo menien siam ma i buop nir au va pe tu va lo nolo tu va lonobung mo yo ta so ne va na kami mepka me blik.